E ki yim nyo nnendu m kpe a fone ejum nji kǝn a ki to se n yim n kare wa a mo kare and ka bibhae anarum mma tat a fone obhi mbǝnghe, ofi na bichu o ki kume ka nji nannenkae onenkae e chi na e noghe ye ndum a mo menghe a to se nyo nnenkae echi enogha ye. Nnenkae obho na o nogha ye ekat na e nogha ye nnendum a mo to se nkae ome nyo e ri na ye ka onyoe nju ekat or abho o nogha ye. Kpe a fone ejum <hesitation> nji. Kǝn a to se dee n kǝn e di ka nju a ki kǝn a fam ka ere. Anearum mma kat na bichu na obhi abhon ka onyoe nju nwet chongho kpii abhon abhon ka onyoe nju eyim-edim a chongho kare abhon. Abhon ka onyoe nju mfo nyi abhon a kagha a chongho kare eba nji-nji nji mmonche a ki kak a bhue ata ndǝp ase a chongho kare fefeb anyen a ting na a ki to se mmon eba chang. Mmon njae a yama ye. Mmon a jak nwet. Mmon n na se so nji na e yimi an eakae mma tat a nyǝm o kume ka oju anamum. Ase or ndum nyo a ka fon ejimi nji a tongha okot ambi ofo a to se nkae nnyo nkae ome ano nong a yima nna dee mme fǝne erong n kak ye obho so dat ekpin ejore e jak ochi. Ofi na bichu na obhi ka onyoe nju na eyima anae akae mma tat a nyǝm o kume ka ouju anearum. Kǝn anearum mma a ri mma obhu o ko nkae fǝne erong omenghe se ka mfone eture. Nkae nnyo mfa nkae ome a nobhe onob a bhib o bhib nkae ome a ki kǝn ye a bhue. Kpe a yimi jen a ki bhue ye se dee nne a ka yuk. Nkae anyo fǝne erong a ki to se ndum ome nna. Nkae a ruri mmǝghe magi a ki kare, nkae a to se kpe ejum nji na se e kora m Ndum a must a keb echi nji a ki keb mba a nam epiri ejum aji afo a kare ye. Nne nyo tat a ki ji ogǝm ye na a ki nam eyim osep feep a nan kpe jen nji efoghe nnenkae a bha kare. Kǝn anarum mma tat chang a kara nji na e yim a anakae ma tat chang a kuma ka oju anarum.